Printar hi ng tine kan kanek doon tijan tsu hei. Fa sua komputer te hi kan unanga un jawa. Athung lamah iyan wire kanek titi omdona. Printar ami wire ka komputer hakan kanek anga kanek jawa. Hei komputer sua nga iyan ng tine kanek titi hi kan zung li anga kanek zung jawa. Kanek taichin iyan.